Yayave tëtäguasu indiape jokpe <hesitation> arare omaevareta kuako jae meteorologoreta jei supe que jokope iroi ara yave jaeko omboipi aramaetigui hasta araivipe jokuae ara tanta iroi jaema iviakurapema oireta yave jaeko araivigui hasta aratini <noise> jokuraiyave ara jakuvoyeye javoi jaereta ojoma yave ovaeye <noise> oajama kua yave jaeko aratinigui hasta arapoti jayave ara <hesitation> ivi ñaki ñakiyae supereta jaema ojo ultima estación posmo sungui otoño jei superetavae jaeko arapiruara yande yae supe <hesitation> kuae omboipi arakuvogui hasta araama ajayave jaereta guinoi temperatura ipora yaevae mbaeti iroi jare mbaetivi jakuvo